वैक्यूमिंग से कालिन के सफाई करल जाएच्छे जदा। आबागमन वाला इलाका में वैक्यूम जदा करल जाएच्छे। जैसे की लिविंग रूम के और सिड़िया के कालिन के। एलर्जी से पीडित आदमिनन के लिए पानी के फिल्टर। वाला वैक्यूम किलिनर के इस्तेमाल करल जाएच्छे। वैकिंग सोटा से कालिन के गहरी सफाई करल। जाएच्छे वैकिंग वैक्यूमिंग और साफ्ट किलिनिंग के। बाद कालिन पर बेकिंग सोटा छेड़कल जाएच्छे।